मे अपन साथ एक बस्ता रखूं। जेकर में आग जलाये बर लाइटर होही। खाये के कुछ सामान होही। अपन साथ एक लकड़ी भी रखूं अउ एक टो चाकूओं रखूं। जो कि मुझे जंगली जानवर मन से भी बचाहि। जूता पहीनो जो मोके कांटा से बछायी। पानी बर एक टो बोतलो रखना पढ़ी।